أنا أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، في بعض الأحيان أميل للموسيقى العربية خصوصا الطرب والأغاني الشعبية، وفي أوقات أحب أسمع موسيقى عالمية مثل البوب أوالروك كل نوع له جوه ونكهته الخاصة. وهذا يخلي كل تجربة موسيقية مميزة ، أحيانا أصنع موسيقى هادئة عشان أسترخي أو أركز، يعني أه كل نوع له وقته.